La xi'b'al ritoo' reh qarismaal riwii' kurik rii mareen tz'oo' je'tii naqapan naa naxihwaam reh laa reh desde ajaloom koo chixuup y je'la' je' pan línea recta je'laa wulcha mood nakojom y nwii'koon mas tz'oo' a rismaal tah y ja'ar je'laa ka kachajeem qa ismaal y riwii' mas tz'oo'